<hesitation> Restaurant jang kang tak tak le. <hesitation> Mantho tak taka thok. Wai ta te na. Siet tu til pwey moti tu. <hesitation> Pakat na. <hesitation> Until siem an siet jeng turani until ei tur siem te. <hesitation> <hesitation> Until pol te tling in kim jang taka. An siet tang ayani. <hesitation> Pane na. <hesitation> Mee biang biak an tiem turani. <hesitation> An ma ni lau dor tu tiong kat. <hesitation> <hesitation> An lau tien rim jang po a. Ngay tak saka tak taka tan le tiem apoi mo le ani <hesitation> patum na. <hesitation> Tu pok an ma ni lau dor tu opiang. <hesitation> In tluk lang tak le. <hesitation> In tia san na om na va an biak tiem ang ay ani <hesitation> pali na. An ma ni na tok hov ting karak. Tok hov na tak tak. An nei ngei tu ani bok. <hesitation> An nei. <hesitation>